Nguáda̱ꞌ mbaꞌiin a̱kuáan, nguáda̱ꞌ a̱kuáan tsíga, xí <noise> júwa̱ꞌ a̱kuáan tsíga, gachúu̱n, nguáda̱ꞌ a̱kuáan tsíga tsí nune̱ guꞌwúu̱n ná guꞌwáá. Natraꞌiin ná agoo, ná agoo exe̱, nuni̱i̱ guꞌwúu̱n ná agoo exe̱, ná rixa̱á mbo̱ꞌ. Natraꞌiin <hesitation> na̱gi̱ꞌi̱i̱ guꞌwúu̱n, xí nduyáa̱ rí ri̱ga̱, ríga̱ mijngi rí mu̱phi̱i̱ nduyáa̱. Ná frigu paléta̱ drígu̱ún e̱je̱n, a̱ꞌkhue̱n nagóo̱ naꞌphi̱i̱ kósa̱ thawuun. Natimii̱n xí mijngi máꞌ júwe̱e̱ꞌ rá, mijngi máꞌ natimii̱, mijngi máꞌ nagowée̱ꞌ ído̱ rí nafrigu kósa̱, thawuun rí naꞌphi̱i̱. <hesitation> xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa nurangoo̱, nurangoo̱, mbaꞌa xó iná naꞌphi̱i̱ jaꞌnii. Xndúu, xndúu e̱xe̱ mbo̱ꞌ, <noise> tsí a̱kuáan tsíga mbo̱ꞌ, tsí a̱kuáan tsíga, abeses, naꞌphu̱ún, naꞌphu̱ún mbíꞌla xu̱kú tsí nijáñúú máꞌ, dri̱gi̱i̱n mbayii nudi̱i̱n naꞌphúu̱n ikhii̱n, xí mbáa a̱ꞌdá xtílá nijáñuu, xí mbáa, xu̱wán o tsáa xu̱kú ri̱ga̱a̱ mijngi nduyáa̱ ná naꞌpho̱ ra̱ꞌáa̱ ná xubiúún xu̱kú, nuda̱a̱ naꞌphi̱i̱, naꞌphi̱i̱ máꞌ kósa̱ thawuun, naꞌphi̱i̱ má̱ mangaa. Tsí iꞌwíin a̱kuáan tsí mba̱ꞌu̱u̱n máꞌ rá, a̱kuáan riéro̱. <hesitation> nagóo̱ nagóꞌyée̱ iná ikhii̱n, <noise> xí ndiyáa̱ rí naꞌga̱a̱ majan, ene̱ xa̱bo̱, nurawíi̱ majan naꞌphi̱i̱. Nurawíi̱ máꞌ mangaa iná. Narawíi̱ ixí naꞌphi̱i̱ mangaa o itsúu, itsúu xndú rí napholóꞌ, xó o itsúu ri̱ga̱ꞌ mbo̱ꞌ, itsúu nagódee̱ nurangoo̱. Ikhiin xu̱kú tsúꞌkhue̱n tsí nuñajun mbroꞌon mangiin, tsí tsíni̱i̱ guéñoo̱ rí mbiꞌi, rí mbroꞌon rá, na- nagájnuu̱ ná gíi rawúu̱n nagóo̱, nu̱gúphi̱i̱, nagódee̱ xndúu xúgíí kósa̱ rí mijngi, ná jówe̱e̱ꞌ. Nurangoo̱ mbaꞌa mbaꞌa inii, mbaꞌa inii, iná mbo̱ꞌ, xí wéje̱ ixe̱ náduun, xí wéje̱, ixe̱ re̱ꞌe̱ mbo̱ꞌ, ixe̱ re̱ꞌe̱ gakhe̱ inii gajmáa̱, ga̱jma̱á <hesitation> ixe̱ naduun. Nurangoo̱ ne̱ rí mbroꞌon, nu̱chi̱ku makee̱ nu̱stre̱ge̱e̱, nurangoo anguíi̱n. Xúꞌkhue̱n máꞌ, a̱kuáan tsí mba̱ꞌu̱u̱n rá, a̱kuáan nde̱go̱ rá, tsúkhue̱n tsí mangiin, nawajnúú naguaꞌnú guꞌwáá, mangiin <hesitation> tsíꞌphi̱i̱ máꞌ iná, tsíꞌphi̱i̱ guéño iná nurangoo̱ iná pero, tsíni̱i̱ guéño xo ene̱ a̱kuáan, a̱kuáan riéro̱. <noise> nurangoo̱ mangii̱n rí naꞌphi̱i̱ mbroꞌon, <noise> o mbiꞌi mbo̱ꞌ, na̱tu̱ꞌúu̱n nuranguu̱n xu̱kú, naꞌphuu̱n tsíꞌbu, nagoo naꞌphuu̱n xki̱jua̱á, na̱goo naꞌphuu̱n ruranguu̱n rí mbiꞌi, rí mbiꞌi ga̱jma̱á rí mbroꞌon nuranguu̱n xu̱kú. A̱kuáan chu̱jia̱ꞌ mangaa na̱tu̱ꞌúún nuranguun xu̱kú. Guꞌwáá o xanáá mbo̱ꞌ, nuranguu̱n chíjngi naꞌphúu̱n chíjngi, ná xanáá. Óra̱ naꞌphuu̱n o xúgíin mbiꞌla, xúgíin tsí nuxkamii̱ xanáá naꞌphuu̱n.